Meompali pakoi tae kausair sai sabona parten ehu tae ahsusu sabon tau uoiye, uoiye ehu tae auw ispul ae auw biki bersih ahyaru tae auw husieru tau euw lira eru. Lira eru ehu tae tue jam isa sa semese taeru mamala, ruma mala ehu tae auw iti eru taruw u ulouru uloure oro eroe tae eperu olama karunta suau ayaru umpe amane. Suwarumpe amane ehu tae waru analia sietu eru, etu oralama lawaiya. Tae umpali euw nana taraie ehu tawana ana analika, analika tuepeina tuepe i nauewna nana taraie sua naiheseru, mama elaupa omparilena omaprinau nanatarie lena. Yaniele na unatara yame. Tae nana nielesua tae analia situe awari olama siene tae, siunaru iya ehu tae rumansa rumansa ehu tae tiparoite ne tampa tae etue olama meja. Tae oti ama, papa, inu mana ian ian lena analika huei an lena nei ieuwi tuema otimina, tue metemina na i saire oitemina tae <noise> ompali waelehu tae amemora totun ameunana kasibi helu, kasbi paru. Tae amparu kasbie hu tae epero makarun lioeru tae leperu aiya ai emamala ehu tae am susaru olama sirue tae amtunuru tam una suami yaiyae salah iya salah iyane tae una. Tawa enuwa elopei tae <noise> tumatei tuei ian ih suamia ewa sae ianse i pahson i enak-enak. Tae tuwema ama oti semaneh tuwema peihin nai oitemina reneng tuema tae.